Fomba fikarakarako hodira megna raha ohatra hoe aty amin'ny <hesitation> tongora anay zao izy a de lomako savony fogna fa raha ohatra hoe amin'ny tarehiko a de agnamboarako taomaty, ataoko vahoana, de raha amin'ny tagnako ndreka izy afaka maraha citron ohatra zaho agnatiny.